<hesitation> Nahandro zah sady a ohatry zashy nisy may zashy e sakafo tagnatiny, e fomba agnasako anazy zashy da alo ragno eky aloha io zashy mba hialan'ny sakafo nipitatra amin'igny lapoaly igny ohatra na igny vilagny igny, da sasa amzay izy rehefa ndre ataonsika hoa asasadera agny izy zashy milo amign'ny ao ragno, zay izy fa sasa ame izay.